Ta yiɗi ɓinngel ma waɗa ka ñaamugo ɓeyda ñamde mun, kanjum woni ñamdatay e maako, joɗintaymo haade ma, taa ñaama, ndem mbo a ñaama a waɗanamo to honnduko seɗɗa seɗɗa, gaɗa bo ka wayluki kujjeji ɗi okkata mo, taa okki mo ɗum hande mo ñami, jaango okkumo goɗɗum feere.”